لو كان بإمكاني نشهد أي حدث في التاريخ نختار لحظة فتح مكة، كان حدث تاريخي كبير، وجاء بعد صبر طويل، وتحديات كثيرة، لحظة دخول الرسول صلى الله عليه وسلم مكة، وانتصار الحق، على الباطل، كانت مليانة بالرحمة، والعفو، نحب نكون شاهد -هاللح- هالحدث الكبير؛ <noise> لأنه غير مجرى التاريخ.